ס'ווענדט זיך וועלכע ווי גרויס די דירה איז. א קלענערע הויז, וואלט געווען פאר רענט צוויי, דרייי, טויזנט דאלער. א גרעסערע, ס'קען ארויף גיין פיר, פינעף, זעקס. ס'ווענדט זיך עכט ווי גרויס די דירה איז.